பல்வேறு தொழில்களில் கிரேன்கள் ஒரு முக்கிய நோக்கத்திற்கு உதவுகின்றன, முதன்மையாக சாத்தியமற்றவை அல்லது கைமுறையாக கையாள மிகவும் கடினமாக இருக்கும் கனமான பொருட்களை தூக்குவதற்கும் நகர்த்துவதற்கும் உதவுகின்றன. அவற்றின் முக்கிய செயல்பாடுகளின் முறிவு இங்கே: கட்டுமானம். வானளாவிய கட்டிடங்களை உருவாக்குதல் உயரமான கட்டிடங்களைக் கட்டுவதற்கும், எஃகு விட்டங்கள், கான்கிரீட் அடுக்குகள் மற்றும் பிற கனமான பொருட்களை அதிக உயரத்திற்கு தூக்குவதற்கும் வைப்பதற்கும் கிரேன்கள் இன்றியமையாதவை.